अधिकतर कुकुरन के अंदर ई गुड़ पावल जाला कि ऊ बहुत वफादार, शांत और प्रेम करे वाले जानवर होला लेकिन हर मामला में अइसन जरूरी नइखे होला। कभी-कभी कुकुरन के मूड खराब भइले पे ऊ अचानक हमला कई देला और <hesitation> उनके खराब मूड में उनके छेड़ल या उनके साथे खेले के कोशिश कईल घातक साबित हो जाला।